<hesitation> Misy karazana zany hoe ronono, <hesitation> misy zany hoe ronono viligna igny sy le avy niterena tamin'ny aomby igny, de misy ndreka ronono amin'ny boîte efa vaohodigna tagny de hoe ampesenao fogna izy rehefa avy akio, de misy ndreka a ronono saoza a igny mokony arao arahanao saoza de <hesitation> avadikanao ronono de samy ronono aby sy zareo jiaby fa zegny fomba fampesanao ananjy no magnamagnavaka ananjy.